Raha handeha hoandro amina renirano tokana aho a, na o- na ohatra hoe piscine a, dia raha hoentiko magnaraka anahy: mitondra kitapo bitaka aho a, dia asiako lambaoany ao, amin'ny hiakarako avy mando. Dia mitondra savony aho mazava ho azy. Dia mitondra raha hanakosikosehana ny vatagna manontolo igny. Dia mitondra koa crème rehefa avy mandro agnaty rano igny manamaigna ny vatagna dia hosorana amin'igny crème igny. Dia izany raha hoentiko revô mandeha mandro aho amina farihy raika.